Nakke injo biasa nu ku utte a injo nu tallasayya lalang ri erea nu lohe todo' bua'buangang na <hesitation> pada nikua injo kombeng <hesitation> doang <hesitation> biri-biri injo mae biasa ku utte injo punna lampa a dakka-dakka ri tamparang a <hesitation> rie todo biasa ku utte asu tamparang <hesitation> biasa todo injo pole ngitte <hesitation> ulara tamparang ka inj-injo ulara tamparang a iya sanging ku utte injo allo-allo punna lampa a ri tamparang a biasa todo riek taripang na ini taripanga inni nu ballo todo ku utte anunna <hesitation> bentu' na, ka nu warna le'leng nampa nu sokmo-sokmo pole biasa injo pole nakke ri kaloroa nu paling lohea ku utte ri kaloro a nakke <hesitation> buaja <hesitation> padalle, pokok na nu injo-injo ruayya nu sanging ku itte mentodo allo-allo injo-njo buayaya na anua padalle a injo biasa punna nampa todo' angnganu akracung ri empang-empang kunjo lohe to' biasa injo ku utte <hesitation> pada kombeng <hesitation> doang ka inni nakke rencana ku <hesitation> juku' ji lalampa ku racungi <hesitation> padahala mate to' njo doang njo nampa ballo na to' injo pole punna ni tunu-tunu i pantara ri anua ri nakke injo biasa punna anjakkala todo a doang ka nu nakke punna doang langsung kale ji biasa ku tunu-tunu ri empangempang a ballo to' injo disakring ditunu punna rampi'na to pangempanga langsung ni-langsung ni pakkarukki api naik <hesitation> injo ji nakke injo sanging ku utte raha ri erea selaing <hesitation> juku' anjo anre mo pole maraeng